א פען ווערט גענוצט צו שרייבן, <hesitation> די אינעווייניג פון די פען איז אנגעפילט מיט- מיט טינט, און פון אונטן גייט עס אזוי ווי נאר ס'איז צוגעמאכט אז נאר ווען ס'רירט עפעס אן דעמאלטס קומט די אינק ארויס און אזוי קען מען נוצן די פען צו שרייבן און נאר דארט ווי מ'שרייבט דארט ווערט געשריבן.